आप आपरे दांत ने हऊ तारिके हुं साफ करवां वास्ते सबा हूं पहली तो दांतां हवे जिको हऊ क्वालिटी रो हवं चहिजे। औऱ ब्रश हवे जिको कालड़ो नी हूंवलो मुलायम हवेणो चहिजे औऱ फ्लेक्सिबल हवेणो चहिजे। दांतां ब्रश माथे लेवणो औऱ दांतां री वडिया मलीश करनी पाछे साफ पानी ही कुल्ला करना।